अगर मै स्कुल जिना बिद्यार्थी हुँ कह्लेसे मै अपन संघे किताब, कपि, पेन्सिल, मेटौना ,आउ जाके कटर खाईक् तहन टिफिन हुइगेल आदि इत्यादि लैजिमु।